Ami namam utim mbakara utim mbakara mamde edi ukpep nwed mme mkpep nwed ibighi tutu isua awak mme mkpep nditọwọñ ke nsii nsii ufọk nwed awak mme onyan ndiọnọ naña esonade ekpep mkpo mmekpep mme nsiinsii mkpo nnyin nnam mkpo anqaña ndito siak ukpep mkpo inwaña wmi odude ke ufọk nwed onyan anana enem mme ete mmo emi ekpede nwed mme mma e tutu itie kied eke ntade ka mma ndikpep nwed siak ke akpa ini nkpedi akpri akpri kaña edade mmo nkamaha kaña akpri oro akamama ko mkedi pok idem mi nyim ke esid nsie omodiọnọ ukpep nwed enem min tutu itie kied eke mmade mma ndika idaham ewode min nka siak mme ukara esi noro nyin ika mme itie mme itie mme aka ufok nwed awak so anam ami mma ukpep nwed mkpekpep enwaña mmo mmekpep mme ibad mkpep iko mbakara mkpep mme utem uria mkpep mme uki ọtọñ mme ekpep mme mkpo mme mkpo mmodo ọdiọñọ ke ukpep nwed mkpep mko enye anwaña mmo mak otudo ini ke esi mmo edi mkpo ibad ukpep mmo ibad <noise> oro otoño <noise> ke ntoño kied ma iba ita emi nsim ikie ana anyan ekpep ndiyọwọñ mmo odiọñọmak ini ke isi mmo ekeme abad ekpep mmo tono ke ntoño tutu ekesim akamba nme sikpep mmo kied tutu nsim ikie mbe do nka anyan anya den ndimana ndibe de ibad oro mka ke kied dian kied edi ifañ ofo atin iboro nsie ono mmo mmo ọdiọñọ nnyin ikama etu ibad ibad isi kied imm isi kied kied idain nnhin itañ nnyin isi inim isiak iboro nsie ofo ọwọrọ do iba dian iba edi ifan ofo onyuñ esi otu ibad o ukip mmin mmo ekekama ke ekpad mmo edio ofo esi awud mmo etu ibad emin dian iba mfen etañ ebuak kied enye oro fin iboro nsie me nmen so nnyin inguñ ikpep ero kro ima mkpep nwed oro mma ndito ediọñọ ikem inj usuana nnyin isuana inyoño nnyin inyon idi ikurake ke utim mbakar okro utim ntim utim ini nnyene nyene utim uwak uwak inwoñ iutim inwon mmesika nko inyon ndisim ufok utim inbakara ndisim ufok ami ndiyere idemo ndia udia ndiọñọ ke eke mbukha akwra nduk eke ikpa isọñ emi edide utim inwoñ kpukpru owu ediọñọ ke utim inwoñ widad inwon owu u